هو كان باش نكون حوتة. نختار اني نكون <hesitation> القرش، على خاطر القرش اقوى واحد في ال <hesitation> في الكائنات البحرية <hesitation> اكثر واحد يخوف اكثر واحد يخافو منه في قمة <hesitation> السلسلة الغذائية يعني ما ياكلو حد القرش، او <hesitation> وهو نحسو هكا ملك البحر قوي سريع <hesitation> يعرف يعوم بالكدا بكدا يعيش في بيئة مزيانة.